أحب الموسيجى الهندية، خصوصا الأغاني الشعبية الألحان و الايجاعات تضيف جو مميز وحيوية، أحب كيف تجسد المشاعر وتخليني أشعر بالفرح، عادة أنا أستمع لها أثناء الطهي أو أثناء العمل، وهي تمنحني طاجة إيجابية تفضل معي طوال اليوم.